اخوي خلي تكون اللغة ضمن روتين حياتك - يعني انت أول ما تقعد الصبح فكر اش لازم تعمل ،التخيل مالتك حاول تحكينو بالانكليزي وتسجل صوتك ، يومياً اذا سجلتلك فد تلث تسجيلات هاي كلش كافي انو اطور نفسك باللغة وتكون جزء من حياتك